Eze shaaha ndagamba Orukiga, ahakuba ndyomukiga kandi ndarukunda hokugira ngu norurimi rwangye oru naazaariirweho, oru naakuriireho, nikyo nikyo nda- ndyaho nkahurira nda, oba oba mbwenu nkugambire nta, ndahurira nda- ndahurira ndarwenda kandi ndarukunda. Ahakuba, ekyo nikyendi, nikyondi.